<hesitation> atɔmbɔ ma egya ema sin teka emi iye kamin mi ko ocɛ ciya enda ejut ocɛ si we musu sun je jej ya oncɛ de le ne nu vɛ emu ko ni ba kama emi we afɛ ava ko atat ende kamin mu vɛ emu gyɛp musu ko asa we acɛ mu atɔmbɔ ama suŋ mi ema suŋ mi na adida ende emi sa nyi ocɛɛ awe onyi oze ko sa we onnyi egya sa na kpaa ma egya sa na kpaa okamata asu emi a teka mi ko kuwa emi ya iri ocɛ ko tɔmbɔ mu ko ada mu ko owe ema mu a ko ada mu ko owɛ aema mu a ko iri ni ma a kamata emu ma mu pickin ŋgɔɔ kamin mu nyi ee onyi a we anyi oze onyi awe onyi ebebe kete ema ne ada ma a we na acɛ atat kuma ema si suŋ adida sa shaŋ ema ma si ko acɛ ndɔ ba kete enje ada ma ba ocɛ onyi emparie duka nu onyi emgba enshee sa we onyi su onyi enva duka sa we onyi su onyi entats ma duuka sai we onyi su ema si nyi se eni gabakida. Sa ko oce ko egya eshaŋ sa set akpaa otunni a ciya ende oce sa we kamin a koo ema sin nyi se ba ema suŋ emi atɔmbɔ ker emi je ko oce eda emi sa ba set zei vɔsa akpo acɛ a gbe antoi ada mu a ba zɛ gbosha mu clah a ba ze gbokpa sa mu obɔk ba egei ba ba egei ba sobo de enshe musu set nani ema nyi a we ensha iri onit musu sun kwew emu sun aya ma nyi aya ema ko oce onacɛ ema a we onyi oze cnike ba ovɛ eze ŋke ba set dee ogbose mu onace awe ensha iri onit ende ema si kpaa enje ma ocɛ ema awe si zɛ je ma jara ma jara ma nje wa nyi jara na ma ndɔɔ haba ema ko onace a we onyi oze haba ema su we endɔ ba so ambe ma ema suŋ mi ma suŋ mi ker mi je kpaa egya eda emi sa je vɔsa akpi na emi vɛ aya amada onyi eni shaŋ. ma ama je ma ko sobo de ocɛŋa ni awe onyi baraŋ so ama ma ema sin je ema yu ocɛŋ sa we onyi bara ema ma ma je lee onyi bara ema ma maje lee onyi bara eda mu ba gba mu je vɔsa akpo nu vɛ. Da ema si nyi ndɔ ma ema si ko onyi ba ma onyi ma su bwoma ma ma kpɛ ani ma je ma lee onyi sa awe nu bara ema huŋ mi ambe atɔmbɔ ma a set a kpaa tunani eni kpaa otunani ende ema sin kpaa ende ema sin lee nu ocɛ ocɛ ma wa nyi lee na ma duk aŋet owahala ma si we ocɛ ma wa nyi lee ema ba we mu je ko ocɛ a set ele na obe ema ogoi sama anje goi sama anje kuma har ende musu ko ocɛ sa yika mu a we ogyɛp amfibi ba oŋɔɔ sa we oce ba domin acɛ amvavei ema ya kama anace amvervei ba gyr-p sa gyɛp mba dege a ce kpaa se mbe na kpaa se ma sa gyep egap mbe su kpo ba so ambe ma ema suŋ mi ma suŋ mi ema suŋ emi na adida ker emi je lee wa sobo de onace egap ni owe enje bara ce emu lee sobo de onae awe bara se mu je lee endɔɔ emu mu vɔsa akpo so ema sun mi ma suŋ emi na adida ne ker emi lee embe ciya onyi mu sa bɔsa lee mu vɛ ocɛ a ema engyɛp endee ko kuma ocɛ mu a yike mu kɔrɔ ovɛ na ni a yika nu bari mu ba mu we nu damuwa ele hari ocɛ mu a ba yika mu yika nu mu ba zek Aŋet endamuwa har mu ba zek mu we deidei nge mu mu ya iri ace su kamata emi ko okɔ don akwai anacɛ ambɔ mbɔnɔ sa mip asak mbe ba egei ba sob de tunde sa mat mbe sa shaŋ mbe emkpede eŋke oze ba emu kuma min ko ocɛ ema ŋko har kamin mu ko ocɛ le ambe ni dee mbe ya onacɛ sa we mu ya nane dɔɔ ogaje mu dee mbe agaje ma emi ya anacɛ ema kpaa na ne nam aŋet eje mubi mbi se je nani enshe we damuwa onace a teka ma so da ema nyi ema vuvɛ na ni har ende ema vuve nani sa kpaaoyke oze ba sa canja ba so da ema nyi ende ana si jara ma jara je na ni ka ende mu gɛp gyɛp onacɛ kamin mu ko har ende mu gyɛp onacɛ mu set mu set kɔrɔ ovɛ nu onace emi set har ende nacɛ mu gani ya ekatara ni ya nace sa we iri oje onacɛ sa na je ende sa yika mu ba kpaa ankuri a jucasi ovɛ onacɛɛ ema suŋ emi ne aje gyɛp a cecet avɛ anace a we ni elem onyi wa kpɛ mu onyɔɔ wa bwoma mu. So nace ambɔ sa kposha ba ende onyɔɔ emu ya oje ni su jara je oŋke oze ba canja je onyi enva ni bar ende musu yo eshat onyɔɔ a yucasi egya sa na kpaa na amɛkɔ ba mukpaa mukpaa onacɛ sa yi canja ba yicasi onyɔɔ je cut onyi enva so da mu set na ni har ende onyi enva mu a yi yikamu har emi zek emei kpaa ko ensha ŋga uje dede tɔ ema suŋ emi fa a kpaa ankuri ker mbi dinga lee anance amputu amputu ba ema suŋ mi don ance amvevei a wl nu elaŋ ovɛ eko ocɛ emu su set dee ambe mu gɔɔ onace ma a we ensha iri onacɛ no ko agaje ni emu su se na mbe mu dee ende ema si jara nu onace a kpaa a nee a kpaa a ne a kpaa ankuri kamin mu kpaa egya a kpaa ankuri ema suŋ emi ne akpoo. a ciya ende oje ni su we a dee anit ko musu de agaje mu ba gmbe da mu ma mu nyi je dɔɔ mbe o waa yee oje mbi nu onacɛ ba emu ya na ne once je kpasa mu dede ko kumaa sa na je enkpede enje oze ba dege ŋgɔɔ mu yen o shoura anje aze. Adaa mu a jamu o shoura anje aze ende mu su nyi dɔɔ ada mu ba oje ambe akei sa we otep sa nyi nace suŋ mbe mu tap embe mu suŋ mbe mu re tɔ ema si nyi se ende ona emi sa we ba a kpaa ankuri ema gyɛp ema sin we ba a kpaa ankuri ema gyɛp ema sin ende onace don ende onace saje kpa sa ma ema si mbwoma ŋke ba so akpaa ankuri yaa iri ekatara nae ende a teka mu mu kpuu ko kori mu nyi ende mu ya kama mu su nyi na ni ba yucasi ovɛ ni ende mu ya kama mu nyi jara na ni cigaba don mbe riga mbe teka mu o bota mu amve vei mu kpaa en cei ende mu su vuve nani mu su cara ba kuma onace ma sa caro ba muba ko in mu ba ze vɔsa akpo ker mu yu lefi ko onyɛ ba don be riga mbe vuvɛ na nu mu kpɛ mu su kpoo nezeri egya musu kpaa ema suŋ mi ambe atɔmbɔ ma awe a sak <hesitation> a ambe ada mbi ema suŋ emi kamin ko ocɛ emi set mi ciya onace a we ensha iri onit.